﻿Jevae oyeapo vaera, jare ipise aniara okañƚ sugui jaeko oyeapo kavi yaetako jokua, mbaetƚta oyeitƚ mbate iru jaerami kurai ipise täta ipiseva, esa täta rupi ipiseva oyeitƚ jeyae oajatamako ipise, jaeramoko mbaetƚta oyemboyea mbate iruva mbae ipiseva ndie aguƚyeara ambueye ipise